Raha toerany efa misy voninkazo zagny izy, da tondrahagnao matetitetiky voninkazo raha ohatry ka hoe tsy matetiky misy ragno ilay plasy, da raha avy erik'andro da sy de magnondraky loatra anao, de asigna zeziky evao koa koa io zany sy mifidy na zezi-pahatry na zeziky simika izay mami- zay anananao koa raha de ohatry ka avy gne fotoa hoe misy akata misiry gn'aminazy eo misy ahitra de alanao gn'ahitra, de evoevoanao izy mba hidirangne rano gne fakan'ny flera igny ohatry, da zay avao ko de efa agnisagny fikarakara anazy, asia tondrahanao magnomboka aminny a ame ravin'agny de zisk'ame fotogn'agny, da hitanao fa maikimaiky izy, arakaraky gne voninkazo avao koa io, misy e flera malay rano be, de misy avao koa gne tia rano, akoa gne belle de jour e rano e tena mahavelo anazy, de misy koa karazany flera sy de tia rano loatry fa izy tiagny maiky be izy, fa izy tondraha fa sy hany gny mena sy de vontondrano loatry gne fakany.